Ny ilaiva ny fiara mpitrongy tany moa zay dafa i zay, dafa i zay atao zay hoe mitrongo tany la misy tany amin'ny hekitara amin'ny hekitara tianao hahitsy fa dogodogo loatsy la trongisinao amin'igny i zay da miala teo aby i tany midongodongo la tegna koa mangady karera io, mihady vato da ila an'io aby amin'ny tany amin'ny karera igny.